Viʒhəuntui ghəʒiiɓa kawau ulabulagula ʒranɗashi mbua re pa dadowi musaman bari bʊagula kauye a ləniya ɗa niya tsu rikauyenə niya tsu mini shətini viʒhəunt ui niya he veʒhəurtui niya vi niya bahəvi sighəi sighəi mbimbi hiya tipwaya chigaba ni thəni wato buasula suahiʒhə shəʒi naya məli həɓa mba kaluaniu ma ko karatu vi ʒhəu ntui a mbani lətinya ɗa tunda maʒhəna ulaga məli lələɓusua ka mbua nyi yarahumi niya kilə ɗalewarya nga nyi yaruhumi niya tsubi chuchi niya məli addua niya məli mbasula bincike nə vala ʒhə kimbi thəneya məli nə vala ʒhə kimbi lə ləɓusua kambui to nahəʒhə sui shəʒi bagulasui naya mbli kimbi viʒhi konama kimbi viʒhə me waya kumani yake gam ʒhə sha nʒa dumu ma nʒa dumu na ki nasa buu ma nʒandui dumuna sai nihə nʒa re punyi hə sha givə kumua to shəʒi rasa bulasula suahiʒhə nəya məli kimbi vi kambrahə niya kumani ulaya givəikuma ʒhə ɓa kawaiu həni mbwa helkaʒhə tam kanama kimbiviʒhəna ula tsirivi nihə məli sua nasa hə sua nɗa mbuwa hilhəa hə sua nasa hahʒhə shəni paritumi kikə shəʒi wato bugula sui naya məli kenan usako suatiʒhə naya məli to həhə har nesha hə mato makimbi viʒhəna maviʒhə untuina a tsuninya ɗa ma ko kalaa viʒhəuntui nuhəa kahalnyi həniyi bua kululə kambrahə niya tsui ninya tsu sami kala iyaye məi na diya həi. Ma vəʒho swa ʒəmjo dobobi na nya ɗo yamwi ma nə ya vəlla hətəni nə ya tabatarə wato ma hətən dabobi na hətən ma wa hya kuma nu ji wa shu kəlla hətəni shiəya yingaswa milli mi waya millə swa həʒhə ha na vəʒhəwntwi ma ʒhə ndo husə ma ndo husə wato waya hakila mbwə nyə yarəhumə vəʒhəwntwi nya tso mbə chochi nya məllə adwa mə wa tsəməvəshi nya tsəwi ʒhiə mbwa səghi nə nya məllə adwa nə nya tsətsəwi hamda nə tsəmvə wato swa ra kəllə həny nga nita vəʒhə baya ha ma mə waya səghə mbə hiy nya məlli nbwagola thiləni nya da mbi hiy nya məllə mbwa gulla thlənə gutanə ko mukə shiə vəʃharu də ma malləva ʒ ʒ ha na wato thləna məllə ya nga nite vəʒhəna ga nə ta yakə na ma səghə mbə hiya masaman na papwakwtarə ndwihəhiya mə wa ʒa məllə swa ʒamən mə wa mbwa məllə swa ʒəməna to nə mbwa ʒəmi swa ʒəmə mə swa ʒəma shu ma ʒa ya tso pwa tsətsəmə və ma sai nə mbwa shiriya rə swai səghə məllə mbwi kwatarə gami həʒə swa kullə ma dʒəvwa mbwi swa ʒəma shu wa ɓəɓəlləndʒashi nə mbwa səghə nbə hiya həʒəra sa ma ʒai mbwa dʒʒvwi sai nə mbwa kumani nə mbwa məlləi shiri ndohəhiya həni yashə kikiyo kowa wa shirə swai səghə ʒəma mbwai nə mbwa səghə ko həvəi rə mbwa səghə ha ba kawayoma wato ndohəhiya həʒʒmabo waʒa məllə luma. A tso rə luma nəʒa da ma ʒhə ʒa səghə rə lumana waʒa shirə yakə rəya nwa həʒə na səghə mbj hgj waʒa ijrəntə kantəha musaman ma wato ʒa tsoro luma na wa ya nuəra həʒə konama kimbi yakə ngaməndə fwarə waʒa mbahəvi səghə mba hiə gam ma səgha ʒə na ko yashə kəo su ma a mbanə vala nəhəʒa do nə həʒo nunwa hətəni swara tsərəvi fa namai maman so tsəgtsusi vəʒhuntə tsəgtsusi nə hiya tsəgtsusi iy pəpagwiki mbə hiə iy wato məmlə mbwa gullo swa ra tsərəvi nə mbwa fə biə panə ʒa tsə haba kawbyo wato ma vəʒhəntui na a bani thə niya da ma nə niya dʒəvvi baya nə mbwa səghə kwa thləna a bani thlə niya da niya tso mimi nə mbui wato nya tsu mimi na hulfi mbwa mbə anguwa kokuma mbwa dsaniə mbə dəna gutanə nə nya dabəhənanə kambarha nə mbwa dʒəvə kuma ma vəʒhəntwi mə wa ndwai shi na dʒndan mobo a mbanə tsəw nə nya da har mbə hiyahi ko bə asibiti nə nya tso mini hətəni dumə həʒə dʒa nga ga pwa ruhumi mi ha dabəhʒnə hənji mbui mbui mbi ʒaəra swa məlla mbu sai nə mbwa kumani nbəla vəʒhuntə ko ntwə rə mbw ntwə mə wa nya fari ndwa rənya shərə ko ndwa ha niy ha shərəmə rə wuro niy na a <noise> tso nya da nə nya tsundʒa hənə mbwi nə nya mini mbwi nə nya mənə mbwi domən ha ra tsə nə mbwa məllə to ma kəmbi dʒondə na ko na ma kimbi vəʒhi.

Nənya fanazahə ko wabui vələ malahənə hətini ko bula vəlai hətinu sam hə ma tsuanyi na ninya tabata ni ma malahənyi wahəa mbura shirya daidai kwa pamahə miulahə shirya daidai kula pamuhə miuluhə shirya daidai kʊa pamahə ninya yiu kəla tayi to anuʒu ganyi ula ngi malahə nuwi nija vələ kula hənyi mi ulada vena hənyi na ninya səshə nwə ha ʒəshənə mbabo nato məlahə sa luabula venə huma sai nibula shiriya nibula kələ sui tsu wato pa ʒhi məlahə kenan ulato bwagula suahəzə shzo suə nya məli kibə vizhə həaɓa hanmaiu ko pana nuyan’na kakara papua hiviya na dole nudu tdə nəja ʒhəntui nibula də ntui nibwa daghə zma nəbula kumani vəhiga mahə dua ʒua na a tsirirə ɓa nibə mələ riʒhə kutani viʒhə ɓuki ko makini həshə tsu bə vishəu wa vəsə gi ka nama bə kimbə vizhə kutanə konama kimbə vəʒhə nihəa tsu bə vəhə nahə tsu nani suapana nba vughə gam ma suanihə mələ sunə habritikə həra gutanə bə vughə həna həziɓa nə ndrə hə hundu, ko wana ndratikə kutana ndau nə sikə narə hə ula vughə ngə kullumi nibwa tsum mibula tsu nani ɓana nbəʒə kabarahə nehə nani wato ma vughə ʒhana sai niʒa kumani shuwi barka sahəundui nabəv vushəna wu sa nə vushə nza shuwi shəʒə rasa wato kullimi kibə viʒhə ula tsrivə ula thənishi na milandui ta buasula swahiʒə kenan həzənasa mələ ha ɓa bwi wato vəʒheuntui ma ko duhəlaha viʒhətuntui a mbani sisishə nə duhala ɗa ko niya hulaghənji tsurənohtupalai ko tsu minə bulagula mbui. Ko panə ndu ra nta ga bwa kəla huɗə hə nənya tsu ma nənya tsu mini hətini nənya karfasu hətini gam nənya vil shua hətini gan manduna hənandunibalu ʒha ndua ʒa gərinyiu bwagula suahiʒhəʒhə həʒə sua nya mələ sua ya mə lə kibə vəʒə hə məa ma vəʒhə ntu məna ko ashikənyi bwabi makarant mə na a bani tsu ninyə ɗa ninyə tsu nani ɓana ʒəahi musamani wata bwa kəmbi tsakallə ko hulə yola ko bwə kula bauchi a banə tsu ninya da ninya tsu nani hətini ninyə tabatar ma sa wahə məl suara kəlhətinə tsu bə makaranta, hətina nʒə səru, hətinaɗakuti nətini tsu so bwagula sua həʒə manya mələ hibə və wunya mələ kibə viʒə ko nama kibə viʒə miwa pinyəshə miwa shuavi miwa shushə mə so shʒə bwagula sua nya mələ bwahə suə ndwa mələ kibə və gaɓa kaluaiuma cəʒhəuntə ma ko ʒhəma a banə məlluma niya ɗa a tsu niya ɗa rə luma vi əntui niya nusula mələ buirə luma ʒə ma niya mələ hə musaman pa puai mbaa ɗiətika kwirə.